Kua elefante oime guinoɨ tembiporu jaeko ïtï, jokoropi jaereta opöroëtu, jokropi jaereta oikua, oime mbae kooño sugui retava, jokuavi oiporu oɨu vaera, okaru vaera, jare iporami, jaera oiporu reta